ज़ब आप हेयर ड्रायर ते प्लग इन करदिन तो हेयर ड्राइयॉ मा करंट प्रवाहित होन्दु यु करंट करंट सब्सिडी पैली हिटिंग तत्व ते गर्म करदु फिर एक छोटा सा पंखा ते मोटर घूमोन्दी और हवा कु प्रवाह नौजल का माध्यम सी अगने जांदु जु कि हमारा गीला बालो सी पाणी ते भाप बनाई क साफ करदु